غادي نختار نكون نسر حيت النسر هو واحد الطائر لي قوي و حر كيعرف يطير على علو كبير، و كيشوف من بعيد بشكل مزيان، و الناس معمرها كتكون قادرة تصيدو بسهولة، و لا تقتلو، هو واحد الطائر ليدكي بزاف كيعيش في البرية، و مستقل بذاته، و كيعجبوه يعيش بلا قيود في السما ويطير بحرية.